Raha indray andro akagny zany za raha ohatra hoe m- misy fotoagna zany magnaniky tendrombohitry ambony aby regny de ny raha ataoko voalohany zany aloha ai zahavako hoe karakarakôry tsara ty tendrombohitry ty hoe tokotokony firy andro zany zaho tonga akagny de tokotokony firy andro ipodiagnako avy akagny de isaka avy miomagna zany za amin'ny resaka dian-tongotro koa igny tsy adigno ai de avy eo koa miomagna an-tegna amin'ny ino izy ty fitaovagna jiaby hoe mitonga rano satria haihaibekoka an-tegna magnanikaniky tendrombohitry zagny mety tsy higiàka de raha jiaby hohanihohanigny an-dàlagna koa mety tia hihinagna koa an-tegna de raha isafosafôragna sao sagnatria manintsy akagny de zay zany raha mba tsara homanan-tegna.